Raha izany no mitranga an dia lazaiko amin’ny mpandeha hoe <hesitation> zavatra efa mahazatra ahy ny <hesitation> mikirakira fiaramanidina amin’ny tafio-drivotra toy ireny fa tsy misy tokony atahorana.